ס'דא זייער אסאך אנדערע לענדער מיט אנדערע רעליגיעס, אנדערע מיינונגען און אנדערע ווילן. ס'נישט מעגליך אנצוקומען אז די גאנצע וועלט זאל זיין צוזאמען ווייל ס'גייט אייביג זיין אנדערע לענדער וואס ווילן אייננעמען א אנדערע לאנד אדער איבערנעמען א אנדערע לאנד אדער בכלל וועגן ס'דא אזויפיל אנדערע מיינונגען גייען זיי נישט זיין אויף איין- אויף איין פעידש סאו ס'נישט מעגליך צו האבן איין די וועלט זאל זיין אינגאנצן באחדות.